Bta ngi siim mo raaraa ggayi, bta du ujabi, ubiiŧi briij, ungi biiŧa mo briiji, hanganti mmangu bommu waamu ndi nyaabi mo btaw unbiiŧa briije. Bta ngi siim mo raaraaye, wee tínga bijaa ma yaana bembe ndi bta yaa han blib, han bdée, han bfer, uu ttabi janga góbo a boja. Bta ngi siim mo raaraaye,